Ma ei tiiä säändsest as'ast kah'os väega midägi. Üldse ma-i tiiä säändsest elektroonikast väega midägi, nigu ma olõ nüüd viimädsel aol tähele pandnuq. Tuu om väega kurb.